Oire araisi iava reoreopa vuta vaoia. Oisio ragavira osia oira oripaiveira, riro raivaro toupaiveira, vetatouia oira kuvurivere, kerioisi siovaraia oira oririvere pitokava siovaraia ora oira rurukorivere oira vagi sia, eisi. Eisi vo raivaroia oira oripaiveira. Iu uva va eva oa tavitavipavoi, osio riro raiva toupai vaoia oaia uvuipa araisi oriorivere. Oire vore virurai uva oira paupaiveira. Vo uva oira paupaiveira, vo tuvua ivaraia, uva oira paupaiveira vova oira, vo va oira roturivoi, oira sisiurivoi, oira tavarivoi, vavoisiore uva oira koakoasia avauvere; oira kokoarivoi, evoaita, vovutao ari oearovu topiruara ia tatupae-e-eke. Iu topiruara ia oira tatupaivo. Uva evoavaita viapau oisio vearovira rutu oira taturive, osia araisi aiouvereita voava. Eisi oira piepaivo vo vutaoia, vosia oira paurivoi vavoisiova vataiviavoita vavoisio osio eari voareita vorevere, evoa vaita vo guruvaia piturivere vaki guruva, vosa apeisi vova oira averivere, oira ourivere, eva vakia oa ourivere vosa eisita oira pierivere. Riroa eva oa gurivere vosa eisita oira siposiporivere oirarapa. Eisi.